حفض الجصايد مهم يعني ينمي الذاكرة، ويعزز اللغة لكن لازم ما يكون ثقيل عليهم الجصايد تعلمهم عن الإبداع وتفتح لهم أبواب جديدة لتذكير.